Okpa, ukiera, uki egie, uki ise, uki serue, uki ere, uki ichiri, uki igbe, uki igberokpa, uki igbereua, uku igbere era, uki igbere edie, uki egberi ise, uki igbere esa, uki igberi igbe